Jach ma'lo' a e'tes b'o'oy kiwilik to'on <hesitation> tula ti tulakal naj yan b'aje'laj uchitun ma', uchitun chen ti juntuul naj te'lo' kumächb'äl kumuuch'tal mak ti uyila' yaab' mak tan uyilik e'tes b'o'oy, ka' ma' yan nak' e'tes b'o'oy ti ulaak' ti unajil tu'ux kuye'tesb'il <hesitation> tulakal b'a'ax te'lo' kub'el mak, b'aje'laj ma' e'tes b'o'oy e'tes b'o'oy ti a' naj yan ti tulakal naj yan te'lo' patal awilik pektzil, b'a'ax tan uyuchul ti ulaak' kajiloo' ti wa'ye' ti kilu'umil patal kawilik ulaak' b'a'ax, b'a'ax tan uyuchul ti u ti ulaak' lu'umil ma' ti kito'on b'aylo' tan kiwilik a' e'tes b'o'oy kuye'tesik ti mak tulakal b'a'ax tan uyo- uyuchul ti yok'olka' te'lo' patal ki ti kiwu'yik pektzil ma'lo' pektzil ma' ki', kutz'ikto'on tulakal b'a'ax patal ki kuyuchul to'on xan b'a <hesitation> b'a'ax kutasik ik', b'a'ax kutasik tulakal k'oja'anil te'lo' kiyub'ik kiwu'yik, ma' k'ochok wa'ye' ya tan kiwu'yik, ya tan ki- ki- kituklik b'a'ax, b'a'ax uka'aj tan ujok'ol a' k'ok' k'oja'anil tan kiwu'yik kutal nojoch ik' k'as k'as to'on tan ki- ki tan kitz'ik kimuk' yan kitz'ik kimuk' ti ulaak' mak, mak b'aylo' kik'ab'etkuntik a' e'tes b'o'oy.